पीतंगु जक्च तालाउ हालीस ठीक लान्च। समस्याउ निदान, इपा ता तालाउ जांच लानगयाच होदोचु छ समस्या दू। दो नीपी आवष्यक सामगरीयू इक्ट्ठा लानगयाच तालाउ चाबी ली <hesitation> पासी लानगयाच। दो नीपी ए औझार ली इक्ट्ठा लान लान हुदुचु मरम्मत लानग्याच। तालाउ पेचकसु खुल्याल्या दो नीपी जक्च <noise> हिसाउ नु जोढयाया या न्या लग्याग्या दो नीपी होदोपंग ठीक लानग्याच। दो नीपी अंतो तालाउ ओबोल जांच लानग्याच, पीतोंगु ताला शेशे।